Hoatrany kizitina ianao androany, ao tsara ve? Fa angaha nisy olana tany sa nifamaly taman'olona tany ianao? Mba tantarao amiko mba ahafahan-tsika miara-mamaha izany mba ahafahan-tsika koa miova amin' izany toetra ratsy izany.